Ngokkol ɓikkol lekkol kol woni e al'adaaji men, kol hawti e nelɓe, e jaɓi, e mangoroje, e ayabaaje, e abarbaaji, e wodi, e wodi <hesitation> ko wiyeete badoje.